यि दुनिया मे हरेक मेरके जानबर रहतियाँ । कुइ छोट रहतियाँ कुइ बहुत बडा विशाय कायके रहतियाँ । कुइ उडे सक्तियाँ कुइ निंग्तियाँ दउरतियाँ त कुइ पानीमे पोंढतियाँ अब्बे मइ <hesitation> दश ठो जानबर नाउँ बताइ जाइत हउँ जउन छोट ति लइके बडा मिलाके मइ बतइमु सुनियो । सबति छोटमे शुरु करत हउँ मइ । डुकरी तब छुछन्दर, मुस्बा, खरहा, बिलइया, कुत्ता, घुड्बा, बन्ना बघटा, हँथिया, ह्वाइल मछ्छि ।